أول حاجة غدي نديرو الما في المقراج ونشعلو على المقراج حتى يطيب، من بعد غدي نشدو أتاي غنزيدوه في البراد وغدي نخويو عليه شوية ديال الما طايب، غدي نشلوه من الغبرة، من بعد غنزيدو النعناع على هداك أتاي في البراد و السكر على حساب الحلاوة لبغينا أونخويو عليه الما طايب، وغدي نشدو البراد ديالنا وندروه فوق البوطة ونخليوه يتشحر، ملي يتشحر غدي نحيدوه أونقدرو نشربوه